Màndho nì ǒnga mà dhokpa ò luw mà njey nì ndanà mà dzź nì ndanà ddiy ó nga mà ká ǒnga nya à ká mà tsotso kwo lǎní

À kà ka gwíy fú nzòw ndeyní fú nzòw dhí djiy rónga à bbǒ ndèy lǎní ndèy ndrǔ tsǐ cha ney ndèy dho ì dhí djiy sà ní dhi ka chuw nì ndana ní tuw ndèyni ndrǔ bbǒ ì ró nga fú tuw ró ddú ndeyní nzǐ ndru chǔw silimu mí dhi

À rà jì mà chǔ bbalè má cha ì dho màdho gwiydha bbu lǎní nì fungá màdhí bba ó à rà ngu jì mà déy mà tsò njúwdha nà lǎní nì bbalè nà fúnì chú rà lèy ndey mà rà tsì mà déy ní ŋǎchú bbakǎ ó ddiy bbalè nà fúnìchú ànì lò má cha ka dêy mà gwiy ndanà nì à nì fú lò mà jì

Njaddí ndrǔ njey nì tǔwtǐw ní njí njàddí ndrǔ dzź nì ddiy ónga njàddí ndrǔ ji nì ra nì njí mèy ì làyi dè ì njěy ndaní à kwó ì tsotso

Ma njey nì lega ma gbú nì dda ma ká rà hiy nwaŋu ma gbû dda ŋà ma ró nga nì ddí ya lǎ nì

À dho lò bbu ngéyngéy ní ndrǔ dè à ká tdra Ddra mî ndaní à bbú mà dho klòw mà dhí bba ó

Intanet nà màdho dhǐy njey rútsò djú lò tsìdha dhò ìnternet nà màdho ków kòw rútsò djú nǎnì ddí inten ìnternet nà aa màdho sòwdha sò rútsò djò nà nì ddí ìntanet nà màdho rútsò djú nà nì bbalè ó lò tsì ma ney ka ndèy njěy tdiytdiy ní nì nà nì dziliy ò luw nà nì

Màdhǒ fú nzòw dhí lò gavment dho ka ddúw fú nzòw ka bbú ndrǔ dhò garì áw transpot mí tuwtsò cha kadho bbu ndrǔ dhò nì ndrǔ dddí chǔw ì nì ddì kà ddì cha ngéy ní nzòw ma cha ì nì ngǎ ì ní chú gbe nì nà

Skul dza chow nî cha nzòw dho rà ndanà fú ddiy gwiy nì nì ngǎ mbr mí zòw ddí nì ney cha ndèy dho ley nzǐ fú nzòw dho ra ndanà fule skul ò nì

À jì mà dǒw fú ndeyli gu ddiydhò à kwô nzá fúddiy rǎ ndèy dhò à nì Ddrà dyà nì ddiy nì ndèy

Ka mbǎ dǔdǔ ingá ka léy ndrǔ gudjò ka dhíy mí ngǎjìní nga nì ddu ddu má àa mbà ley ndrǔ mà kàó lò rr̀dha ndrǔ mà kàó ndaní cha ka ka ka dhíy ndrǔ ì bbǎ fú lò ì kàó ndaní kě ya ngǎ fu ní ní ro kě ka mbǎ ndrǔ ddǐngǎ ka tdrǎ nga ìdho lǎní lò li shì ka ka ka shǔ ndanà ndrǔ jùw ndaní cha fú lò ndrǔ bbǎ gu ì kàóddù

À nì jǐ fúddiy ká ka nì ley ka léy fú mídìyà ó ddiy dròdró ní ndrǔ njǎ ndey cha nzòw dho njànì ka ley cha nzòw dho njǎ ndey nì nzǐ ka mbǎ ddiy má cha à nì dròdró ní ndrǔ dhî mǐdìyà ó nzòw déy njǎ rwo nì mî nzòw nì fú ddiy tdúw ngu dey tdey ì kǎ gbow nì mî bbalè má ì kòw ì nì à ji nzǐ fú bbalè tdúw fú lò à sǎ ì kǎ nga ì dhá ków ndanà

Ya nzá nyi bbà nyǐngá dza kǎ nga bbǔbbú ro, ma gbú nì ma nyú ddà, ma mbr nì shǎyi kónó ma rà bba kǎ nga bbà ma rà rà cha dhǐy má ma nì rǎ njèy nì ò

Ma bbi nì dyǔw, dzzga, kwíy ndèymí tdiytdiy ní nyû-tsi jì cha ney ndèy dho mà tsotso kwo bbacha ó nì jì nà

Ddì nì à píy nì do li djúddù rwonì à léy nyìdhí bba kǎ nyìdhí bba ɦuwdjǒ nga déy tǔw à mba ngéyngéy ní ddiy jì cha má ngéy ní nga òluw ndèy nì ndèy njěy ddí nyìdhí bbakǎ

Sùkárì mbrdha lèy ní nì à nì ngǎ lǎní ddu djúddù sùkárì à nì dhi ya nyi mbr má kà dà lèy nì nyi rà chùw kà rà dhí tdiytdiy ní nya nyi rò ma mí dhi à rà nyi dhò ngǎjìní lò mbà njàddí itsś djú nyi rà nyi nza lèy

Nyì tdrǎ fúli dho lò nyì ddá fúli dyasi kàóddù nyì gwíy fúli ndaní fúli bbǎ fú ngǎjìní lò má ndèy nì njěy nì gu dyasi kǎddù fú lò ngu nì li gbu ní à léy nì ka sa nì ddiy à nyá nì lò li kàó

Mà léy ndrǔ dǒw bbi mà tdra í lò kâ nzá í lò kâ nzá nzǐ nyi ndrŕ nyì ndanà nyì bba fú lò lò da nì li kà ó ney ka sí nì ney ngǎ à déy lò rr̀dha nà mà sí bbò ní lǎ í li-chuw nà jǐ nà mà kà ó

Mà bbi nì dyúw, shu, kwíy, ngǔrá, dhùw làliy

Màdhí nyû rónga bba kàó bba kàó ma pbo nì màdhí nyû rónga yadha nà rwo nì mî njàddí sâ nà ddiy tsi ró ka ss nì tsúw ddí ndeyró à déy ndanà lǎní gbow nì mî njàddí sâ nà nyi rà nyǐngá ddèrr̀ ley lǎní nyǐngá stówà ley nyi rà tsònì tà kíy ndeyró nyǐngá ddiy tsi rónga déy ndanà lǎní à nì jǐ nyi njěy wánì lò cha ndèy rà dey lǎní nì

Ma njúw nì màtsá nzòw tsò ddìnga ó mà ngwo nì ngwo ya mà ngwo ngwo mà nzz nì Ddrà ddí dìnga ó fú nzòw nà wá ya fú nzòw rà bbiydha pwǐy fú nzòw rà ngu cha ì ɦíy nì mí dza ó ya ndrǔ ngû ddíyà ma rà ndrǔ dè nga rr̀ nwǎŋú cha ŋà ma chì mí sâ ó ro

Ddrà mí lò à djów nì mà thíy mí nga tde nì mà nì Ddrà nô ní bbalè Ddrà nì klôw nà mà djú Ddrà dho mà rónga jì Ddrà dho ley mà dhǐ ya mà dhì ro mà rónga rà dhì ndey mà dhí djiy rà ma sǔw nga ndíydha tdrà mà ŋà ì ùw ní bbalè ndrǔ rà dhì nzǐ

Ma ɦíy nì bbò dzá, ma zow nì bìbìlíya, ma ngwo nì ngwo, njàddǐ ma ri nì dda cha ndèy nì pběy dza djúddù nì

Tsuwdha ngǎjìní njuwdha mí dhi dya si kaò dyasi kàò mí mí dho ŋǎ ngǎjìní lò mbà màdhí bba ò?

À jì ka njúw bbalè tsò ddìnga ó ndèymí ka dǒw ndrǔ ndrǔ nyú ddùdha nà

Déydha lǎní lò ó màdhí bba óddù nà nì mà rř Ddrà lò kà rà mà jùw ki mà rà dey lǎní bbalè ní rwo nì mî à ji mà rř gàvméntè ó bbalè chuw à dho ley màdhí bba ó lò à déy lǎní gbow nì mî à ji mà rř lò cha ì dà mà djòluw nì bbalè děddù

Mà za nì kàss nà mà djuw nì ǒnga ddíyàchú mà rà ley màlét ò áẁ mà rà ley sòndú ò

Ndèy nyá nì sksident Uganda ó nì lò nì driva nì rí ní ngow kǒw ro, wa ndèy mb ro ngǎjìní tuw nì ddiy

Bba ó bbalè chuw nì lò má ndèy shi nì ka pey nì sǐmù njàddí sâ nà ka cho ka chó nì bbalè í rónga nà njàddí sâ nà ka rr nì radio ó njàddí sâ nà ka rà njàddí li cho à swa bbalè dho bba kǎ nja sâ ka rà ngu tdiytdiy ní lò njèy cha ndèy dho lò mbà ndanà bbalè dè fúnìchú ma chuw nì lo

À nì lǎní ddiy dhò ndǔdhí ddrǒngónínga dà mà dhí djòluw ndrǔ bbú nì chěy ní lò cha ndèy léy nì mà dhí bba dho dhìy nì

Màdhí bba ó mà bbinì bbídha ní dda ndeymí à déy lǎní dda ní ndèymí gàvmentè à mba nì màdho bòwá hólò lǎnà ní dda ní fú nì chú nì lǎnà ní dda mà chuw nì fú nì mí nga tde nì gàvmente děddù

Mb mèydha dhò ngéy ní bba ò bbakǎ tsuw mí lò nyìdha dho ley ndeyli dho bbakǎ nga bbà ndèy rǎ ndanà drǒngó ní bba ò

Nzòw í nì ngiy njàddí sâ ídha nî fu dzakǎ njàddí sâ nzòw bbí nì mupira dzakà ó njàddí sâ nzòw dzúw nì ddíyddíy ní dzuw má cha ndèy nì ney lǎní ndèydho ndèy njà nì à lêy ndrǔ ddí rŕ rr ì lǎní mí dzuw ma cha ì nì dzuw nì nà kwan njàddí dzuw nì ney ndèy bbà fú dzuw rwo má fu ma dhò nì ddí nì ney

À pbo nì sawa rónga ya nyi nì bbiy pikipiki nà ingi gari nà à ley nyirà bbiy zěyzěy nyi bbǒ nyǐngá sawa rónga à ngu nì bbiydha ddí chow nyi nza nzǐ ya nyi nì bbiy gari ingi pikipiki nà ro

À jì ndrǔ njúw nzòw tsò ddǐnga ó ndèymí ndrǔ tdrǎ nzòw nà ndèy kâ nì lò ndaní ndrǔ dhí dhìydha ó nzǐ ndrǔ nzá ì ndrǔ déy ngadha ní

Cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma sš ngbá ní dza cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma drr màtsá sòdha cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma rǎ bbiy rútsò djú dziylíy ò ddí ma rǎ rútsò djò ndèy njǎ nà nì lò jì ddí ma njǎ ma djukpa nga ká chěy ní lò chùw

Ddění ndrǔ ní dey ddìkàddì cha ney ngéy ní bbalè nì njèy nì dhǐy jì ó ddí ndrǔ ddí chuw ì tǔw à tdúw wòní ndrǔ ɦuwdjò ddí nzǐ ndrǔ má luwtò ndrǔ déy wá ddì kà ddì kpaní ndrǔ nà

Ma dho à dho Ddrà mí lò gwiy ma dho ma dhokpa ó ddiy bbu à dhò ma dho ngu à ró chow

Màdhí dròdró ní ndrǔ ndrǔ nì nyǔ'wiy nà ndrǔ tsì wánì lò cha mà nì dǎ ndèy òluw děy nzá mà tsì tdè nì fúddiy dhò ya mà rr̀ ndrǔ chuw mà rà chěy ní lò rr̀ ndrǔ dèddù cha ney mà dhó ndanà mà rónga pbò nì fúddiy rà ley mà rà dey lǎní

Sùkárì mí dhi à tde nì ngǎjìní dhi ma cha à léy nì nza mà ní nì ddiy bbi nì ndèy ddíyà nzǐ njàddí sâ ró à léy ddíyà màdhí nzòw dhotsò kwódha ddí tde nì klǒw mà dho cha à kà tdè mà chó ndrǔ rǎ sò ò nì nzǐ mà rà ndrǔ cho sùkúl ò fúnìchú à rà ji mà déy sùkárì mbr nzǐ

Dhì nzò ní nzòw nì gǒw ków dèyddù ní njǎddí ndrǔ nì gòw děyddù mí nzòw nà ndrǔ nì ngu wá ì ɦíy dè ì ɦíy nì ngu dey rà ngu dey nzòw djá nì nzòw djú lò ddey nzǐ

À ji nyi rǎ sò-dha djú ddrǒngóli dè ya nyi nì mbǎ ngǎ mbr nà ndanà nyi dho nzòw cho ndana sò dha ò nǎ nì à ji nyi rǎ lědjà bbì má kà dho klôw bbu cha mbr chùw dha mî ndanà nyi dho ndanà ngba cho kà rǎ ndanà sò-dhà ò nà nì

Ndrǔ bbú nì lǎní nyû-tsi jì ndaní bbalè tdǒw ndaní balè chǔw nyû bbalè déy ddiy nà ìdhí bba ó ndrǔ mba nì nyû-tsi mí sǒkò ndaní bbalè dzź ìdhí ddiy ónga lǎní dzz̀ nà màdhí bba ó

Mà tsǐ tdiytdiy ní dziylíy ó lò mà njěy kòlòkà ddí tdiytdiy ní dziylíy ó bbalè nà mà sǒ nga ddí ngéy ní dziylíy óddù mà rr̀dja óddù mà njǎ ney tdiytdiy ní lò má ndèy nì ndèy njěy nì ddí ǒmá

À nì jǐ ka njěy njàddí ndrǔ dhò ndèyró ndrǔ ddí rř ì nì hwî nà à nì jǐ nyi njěy njàddí ndrǔ dhò ddí ndeyró luwtéy nyi dhò ddí ka ká njèy kwǎn nga ndíydha ddí tdrà níyà à ji nyi njěy li má li dhò ndeyró nyi dhò ddí ka ká njěy gbow nì mî à nì ngu jǐ nyi jěy ddiy wá má cha ndèy nì ney nì kàrà à ká bbalè tsotso kwo

Pìkìpíkì ndèymí gǎr nà léy nì ddiy djòtey ngúnì zweyzwey nza óddù à nì ddiy má cha à kwó nì mà dhotsò lǎní màdhí ddiy nà nì fúnìchú lêy ndey fúddiy mí lò tde nì tǔw mà dho ndaní mà déy ndanà mà dhotsò kwo fùní nì ddiy mà zz̀dha ó nza óddù fúni chú lêy ndey

Li rr̀dha déy nì drá bbakàó nzòw gwíydha sòmù dhò ngú nì klǒw

À nì lǎní ka njěy njàddí ndrǔ drò dò ndaní nyì déy dyasi ní. À nì lǎní nyi njěy njàddí li mí do ndaní ngǎjìní lò déy ngǎ nyì kàó. À nì lǎní nyi njěy njàddí li do kàrà nyì kà ndru ngù chowchow nà nì lò cha nyì rà ndanà nyì rr̀ nyì kàó nà nì

Mà ley nì yǎdha déy klǒw ddiy rónga bbòdha mî bbakà ó ndaní nzánà ddiy sǎ ndèy njàddí ddiy tsi mà njúw nì mà bbò nì rǒnga ddèrr̀ ò sákì ò njaddî mà bbi nì cha ndèy dho ddù lèy nì ddiy nza ó ndaní à mbǎ mà lèy ní ddu dhò